صراحة أتمنى لو كنت أتكلم الفرنسية، بشوف أنها لغة راجية وكمان ثجافتها مرتبطة بالفن والأدب والتاريخ، وبما أن فرنسا لها علاجة جوية بالتجارة والسياحة كان بيكون مفيد أتعلمها سواء للعمل أو للسفر، وكمان أصلا في الحجيجة ودى أسافر فرنسا <hesitation> بشكل خيالي لأنى أحب كلامهم.